<noise> Laha ny amponga ndraiky, misy hazo- misy <hesitation> hazo regny ipohandreo anazy. Apoky amin’igny raha bavata be igny ao de apoha aminazy iny de ze- reglenao koa ny feony fa tsy popohanao fahatany avao io.